कैन ओपनर का उपयोग ढक्कन खोलन के काफी सरल और सुरक्षित तरीका होगो। जिमे से सबसे पहिले तो कैन ओपनर को कैन के ढक्कन पे सही तरीके से सेट करले। जइसे उको कटिंग व्हील ढक्कन की धातु में अच्छी से फिट हो जइगो। फिर कैन ओपनर के हैंडल को घुमानो शुरू करे। इसे की व्हील ढक्कन में एक नुकीलो छेद बना देहे। जइसे की आप पूरी एक घुमाई पूरी कर लेंगे तो ढक्कन कट जइगो। अब आप ढक्कन को कैन ओपनर की मदद से हटा सकत हेन्गे। ढक्कन को हटत समय वक्त ध्यान राखेन की इमे से कोई तेज धार ना हो ताकि तुम्हाई उंगली ना कटे। ई तरह से कैन ओपनर को सही प्रयोग करके तुम आसानी से ढक्कन खोल सकत हेन्गे। और तुम्हे कोई चोट भी नहीं लगेगी।